ପଲେଂଡର ଇତିହାସ ବହୁତ ତିଲ୍ଚାସ ପଚୀ। କଲିକି ପଲେଂଡର ଇତିହାସ ଥୀଲା, ଇତା ବହୁତ ବାର ଟୂଟୀ, ଟୂଟୀ କେ ଜୋଡୂ ଥୁଲା। କରୀବନ ତୀନ ବାର ଟୂଟୀ କେ ଇତା ଜୂଡୀ ଥୀଲା। ବହୁତ ହୀ ସକ୍ତି ଶାଲୀ ଦେଶ, ଦେଶ ଇତାରେ ଆଗ୍ରମନ କରୂ ଥୁଲେ। ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଯା, ରୂସା, ପୁରୁଶିଯା ଇତୀନୋଂ ଜୋ ଥୀଲେ, ଇତାରେ ଦ୍ଵାରା ଇତା କୋ ବାର ବାର ତୋଡୂ ଥୁଲେ। ଔର ଵିଭାଜିତ କରୀ ଲୋ ଥୁଲେ, ଅପନାର ସାମିଲ କରୀ ଲୋ ଥୁଲେ। ଇତା ଇତାରେ ବହୁତ ମୁଶ୍କିଲ ଲାଵ ଦୁଵିଧା ଡାଲୂ ଥୁଲା। ଇତାରେ ସ୍ଵତଂତିତ୍ତା ସନ ଉନିସ୍ଵ ଅଥାର ଗୁହେଲା ପ୍ରତମ ଵିଶ୍ଵ ଯୂଦ୍ରର ବାଦ।